Pos pa mí el dos mil ventitrés hue un añu de mucha ambición i mu pocu tiempu. Peru lo emportanti es que hue'l añu que deprendí a tomal-mi las cosas hormi vienin. Me figuru qu'essu devi de sel lo que es maural. Es un resumi cortu del añu peru, güenu, tentu de deprendel delas cosas que me van passandu ena vida i tentu de miral palantri i no enreal-mi más eno de patrás.